जानवरा ने प्रशिक्षण देनी चाहिए। घर ने जानवर रेवे अपणे। जानवर दो तरह का रेवे। एक तो जंगली जानवर अर दूसरा घर ने रेवे जे। जसा गाया, भैंस्या, बकरिया। ये अपणे दूध देबा में काम आवे अपणे। दूध देवे जिसे अपण चाय, दही, छाछ जसा काम आवे। जानवरा ने सिखानी छावे। क्योंकि बड़ा होया पाछे सोडे नी आबादे। जसा शेर, हाथी असा का जंगली जानवर रेवे। जे अणके सोडे नी जा सका अपण।